Injo pertama punna na lampa ki nganu jangang, a'lampa ro nakke biasa ku jakkala biasa todo pole lampa ku ondang injo balo na panjakkallang jangang a injo punna bangngi-bangngi i <hesitation> biasa nakke nu ku pakea anjakkala jangang injo biasa todo riek <hesitation> sahu' nampa ni dahu i anu <hesitation> lasuna rateanna ka biasa punna ni dahu pakunjo <hesitation> ballo i mae jangang a ri gitte jari tala sessa maki la lampa ngondang isse mange-mange nampa punna maing injo la ni jakkala biasa lampa ri taua ku suru gerek ka nakke injo tala ku usse akgere jari tu maraenga ji rolo la ku suro akgere jangang injo ri kampongku riek todo nu macca akgere jangang, ka nu sekre ji tu macca akgere jangang ri kampong ku nakua injo ni-ni pa anu ro ni sirangi injo rolo erea, ni pa'jenneki i supaya ballo to injo bede' pakgerekang na nampa punna na ni gerek ni cabu-cabu' i ro' bulu-bulunna sikidi kalia injo punna maingi ni gerek <hesitation> ni tajangi rolo lima-lima meni' nampa ni alle mi ni erangmi mae ri balla lante paki isse ri balla nampa ni pappalluang i ere hambang ka tala tassala i bulu-bulunna injo punna talia todo ere hambang Antaba i kalenna injo jangang a harus mentoppa ere hambang supaya lokmo to i injo cabu'-cabu'na injo bulu-bulunna maing injo ni pangsulu mi assi-assi battang na aa punna ansulu ngasek mi injo bersih mi injo jangang a nampa mi ni polong ka nakke biasa ku polong-polong salapangi biasa todo ku polong-polong sampulong rua ka supaya tala sanna to injo bakka la ni kanre do supaya riek todo ukkurang na injo